Pa lleval un dateru delos mis gastus al mes, lo propitu es de gastal una cartilla o un pograma de contabilidá pressonal. Arrayal tolos mis gastus, dendi los más chicus ata los más grandis, i dí-lus arrayandu en crassis comu la manduca, el trasporti, la casa i assina. D'esta horma, pueu de vel ándi esto gastandu más perras i dessaminal los mis ábitus pa acinchal gastus imprecisus. Tamién sedría güenu de hazel un prossupuestu pal mes i dí-lu comparandu conos mis gastus ena ralidá pa vel si esto cumpriendu los mis ojetivus. La tenología pue sel d'ayúa pa lleval un dateru d'estus gastus, assínque quasi que de contau diva a gastal un pograma pa ayual-mi a tené-lu tó apreparau.